මයික්‍රොවේව් උඳුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කෑම රත් කරන්න. ඊට අමතරව කෑම සාදන්නත් සමහර වෙලේට පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට සීතල වෙච්ච කෑම මොනාහරි තියෙනවා නම්, අපිට ඒ මයික්‍රොවේව් එකට සුදුසු විදිහට හදපු භාජනයක දාලා ඒ කෑම එක මයික්‍රොවේව් එක ඇතුලෙන් තියලා, රත් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ අපිට වෙලාව හදන්න පුළුවන්. කොච්චර වෙලාවකටද අපි රත් කරන්නෙ එහෙම කියලා. ඊට අමතරව ගොඩක් අය <hesitation> කේක් වර්ග හදන්න නැත්තම්, සුළු සුළු ආහාර වර්ග හදන්න ගොඩක් වෙලාවට මයික්‍රොවේව් පාවිච්චි කරනවා. බොහොම සීතල අධික රටවල් වල නම් මයික්‍රොවේව් එකක් තමන්ගේ කුස්සියක අනිවාර්ය අංගයක්. ඒක <hesitation> ලංකාවේ වගේ ඝර්ම කලාපීය රටක නම් ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒත් <hesitation> බොහෝ ගෙවල්වල දැන්නම් නාගරික පරිසරයේ දකින්න පුළුවන් මයික්‍රොවේව් තියෙනවා.